сәлем достар біздің бүгінгі подкасттың тақырыбын екі сөзбен айтып түсіндіру мүмкін емес сондықтан ең бірінші қонақтарды таныстырып алайын
бұл асқат еркінбай

асқар базарбай
сәлем тағы да барлықтарыңа
ғалымжан оразымбет

және мен белла орынбетова
жалпы тақырыпты ы бірінші негізі айтайын дегенмін халықтың надандығы деп ана тырнықшаға алып алып
бірақ енді подкастта тырнақша жоқ сондықтан ы тыңдармандар қате түсініп қалуы мүмкін
бізде әдетте бір і халықты надан тобыр бұлардан не сұрайсын немесе билік әдейі халықты топастандырып жатыр деген сияқты пікір өте көп айтылады
әсіресе қазіргі коронавирус кезінде осындай ойларды жиі көріп қаламыз
біз шынымен наданбыз ба
халықтың сауат деңгейі қандай
жалпы халық деген не
сауаттылық деген не
соның бәрін ашып алайын деп осы подкастты жазуды жөн көрдім
бұл жерде ешқайсымыз арнайы ғылыми зерттеу жүргізген жоқпыз бір өлшемдер жасаған жоқпыз
сондықтан әңгіме тек қана бір медиа саласындағы халықтың арасында жүрген адамдардың еркін әңгімесі деп түсінейік иә
ең бірінші басын ашып алайық
ііі сауат деңгейі деп біз нені айтамыз
яғни әлеуметтік желіде комменттерің қате қате жазып отыратын адам сауатсыз ба
әлде шіріген бір ескі бір фейкті алып алып оны бір әдемі сөздермен бөлісіп отырған адам сауатсыз ба
сауат деген не осы жөнінде сөлесейік бірінші
ыыы мен бастап көрейін
жалпы ақпарат сауаттылығы бұл ақпарат таратушы емес бірінші кезекте менің түсінігімде ақпаратты қалай қабылдайтынында
енді әрі қарай ақпаратты таратуы да осыған байланысты ғой
қаншалықты бұл ақпаратты сыни пайыммен немесе сыни көзқараспен қабылдайды адам
осы жерден көрінетін сияқты адам қалай қабылдайды
кез келген ақпаратты көріп ііі жалбырап тарата береді ма әлде алдымен ойланып басқа қосымша ақпараттарды көріп бар уақытта міндетті емес қосымша ақпараттармен тексеріп алу
жай ғана сол нәрсе былайша қарапайым тілмен айтқанда білім базасына салып көріп мынау қаншалықты қисынды
енді адам бірінші кезекте білім жетпеген жерде кішкене қисынды қозуға тырысады ғой
менің қабылдауымдағы адамның сауаты бұл қабылдау
ақпаратты қалай қабылдайды қаншалықты шынайы осы нәрсе мүмкін бе деген сияқты
ары қарай уже сол неден қабылдауынан ары қарай уже тарату таратпау несі өрби береді
иә белла сұрақты өте жақсы қойып отырсың
бұған дейін жалпы енді интернет жаңа медиатехнология қарыштап дамығанға дейін сауат деген түсініктің астарында бізде көбінесе оқи білу әріп
тану санды санай білу деген негізгі дағдыны біз сауатқа жатқызып жалпы дүниежүзінде сол бойынша өлшейтін
иә дүниежүзінде елдердің сауат деңгейін анықтаған кезде сол оқу білу жазу білу деген нәрсе айнықтайтын
қазақстан құдайға шүкір ыыы ол дағды бойынша яғни і оқу білу жазу білу бізде мектепке оқушылар баратын болғандықтан басқа елдерде кейбір елдерде
мәселен тоқсан пайызға жетпейді оқушылардың баруы қазақстан ол тұрғыдан біріккен ұлттар ұйымының дерегінде біз сауатты елдердің қатарына жатамыз
енді сенің қойған сұрағың ол аландаушылық
әрине қазіргі жаңа медиа технологияның келуі жалпы көп концепцияларды ұғымдарға өзгеріс енгізе бастады
сөйтіп біз қазір сауат дегенге қосатын дүние ы ол медиа сауат оның ішінде ақпараттық сауат бар дата сауат бар сауаттың түрі үзіктеліп тармақталып кетті
бірақ жеке өз басым қазір сауат дегеннің ішіне адамдардың үнемі білімді игере алу және соны ы күнделікті өмірін жақсарту үшін қолдана білу дағдысы дегенді мен қазір өзіме сауат деп қосамын
егер сол критерий тұрғыста алатын болсақ қазақстан ғана емес дүниежүзінде адамдар ақпарат тасқыны көп болғандықтан жаңа нәрсе күнделікті өзгеріп шығып жатқандықтан адамдардың ақпарат тануы бар
сол білімді сол ақпаратты қолданып өз өміріне дұрыс қолдана алу деген екінші тұсы бар
бұл сауат жағынан иә тек қана қазақстан ғана емес дүниежүзінде көптеген елдер ақсап
сонымен сауат деген ұғымға тек қана қазір мен оқу жазу сызуды жатқызбаймын
і сонымен қатар үнемі білім ала білу дағдысын қоса меңгеру яғни сол сауаттың болуы менің ойымша өте маңызды қазір
ы сосын жалпы халықты жаңағы надан деген сөз өте ауыр тиеді менің ойымша
надан деген мүлдем енді артта қалған деген контекст бар тырнақшаның ішінде айтылғаннын өзінде менің ойымша
бірақ қазір біз қазақстан ыыы иә жақсылы жаманды басқа елдермен салыстырғанда біз ондай бір сауатсыз демес едім
неге себебі бізде ыыы интернетке колжетімділік
яғни интернетты қолданатын немесе қалтафон ұстанатындар адамдар бізде бар
қайткен күнде де көпшілік адамның ақпарат ағынына қосылу мүмкіндігі басқалармен салыстырғанда көбірек
кейбір елде мәселен мүлдем әлі күнге дейін ы интернетке шығу немесе интернет ортадағы әңгімеге араласу мүмкіндігі әзір ондай емес
бірақ ол үшін мен оларды надан деп айтпас едім
мен айтқым келгені жаңағы асқат барлығын тәптіштеп бөліп бөліп категорияларға бөліп айтты ғой қалай ойлайды
бірақ мен надан деп айтқанды мен айтар едім надан деп
ол наданшылыққа ренжудін да қажеті жоқ оған
мен өзіме бір белгілі бір мәселелерде наданшылығымды мойындаймын надандығымды
біреу маған надан деп айтса мен оған егер әрине оны бір белгілі бір дәйектермен осы салада сен дым да білмейсің деп айтса мен онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын мойындаймын
сондықтан егер ол бізде сондай бір сырқат бар болса оны мойындауда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын
ы жеке бір адамды әрине ол надан деп айту жұрттың көзінше айту не қылу ол этикаға байланысты адамның мәдени деңгейіне
оны басқаша жеткізудің түрлері көп
бірақ жалпылама айтқан кезде енді мен өзім де айтамын оның ішінде өзім де бармын надандықты мойындауда тұрған ештеңе жоқ
ол әрине бізде бар
мысалға барлық халықтарда да бар ол нәрсе
кеше біреулер айтып жатыр ғой ана вирустың тарауына байланысты өйтіп жатыр бүйтіп жатыр деп ыыы талқылар болыватыр арасында бір бірімен таласып жатыр
сонда біреулер айтады өй сонда анау италияда да қатты көбейіп кетпей тұрған кезде ғой жаңағы дерт
сонда мына европадағы адамдар былай істеватыр анау істеватыр магазинге барып анандай алыватыр олар не ақымақ па не сонда дейді
сонда не олар надан ба не деп
мен айтамын иә надан олар да
надан болған сон сен не надандар тек қана қазақстанда ғана бар ма не
барлық елде бар ондай халық
және олар надан адамдар басымдықты құрайды көп елдерде
бірақ андай а орташа деңгейі болады ғой адамның надандық
сол надандық былайша айтқанда орта тап өкіліне келіп тіреледі ғой
орта тап өкілі қатты миға көп күш салмайтын яғни ядролық физикамен немесе химиялық анализбен айналыспайтын адамдар көп қой
бірақ дегенмен интеллектуалдық еңбекпен айналысатын адамдар
сондай адамдар мысалға орта тапты құрайды
і дәрігерлер мұғалімдер жаңағы аудармашылар журналистер барлығы сол орта таптың өкілдері болу керек
бірақ бізде неге екенің тіпті сол орта интеллектуалдардың арасында да сол надандық көп кездесіп жатады да
және ол надандық деген былай жалпы надандық емес нақты надандық
өзінің саласынан өзінің саласын дұрыс меңгермеу сол жағынан қарағандағы надандық
е әрине оның да былай салыстырмалы дүние ғой мысалға да айтқанымдай
егер адам ы өмір бақи жер қопарып қауын егіп қарбыз егіп сол қауынның қарбыздың
бүкіл жаңағы егжей тегжейін бәрін білетін болса оның өмір тіршілігіне і басқа ақпараттық сауаттылық ол бес тиынға керек емес ол нәрсе
және ол өзінің ортасынан шықпаса ол әрине надан адам емес өйткені оған ол керек емес біріншіден
екіншіден ол керек емес екенін біліп ол жаңағындай ол салада эксперттік пікір бірдеңе айтуға талпынбайды да ол жерде өзінше бір авторитет болуға ұмтылмайды да
бұл тұрғыдан ол адамды надан деп айту әрине дұрыс емес
бірақ бізде енді көп сондай адамдар өзінің ыыы өзіне өзі сау көзбен қарап өзін өзі алдамай өзіне баға бере алатын өзінің ы сауаттылықтың қай деңгейде тұрғанына баға бере алмайтын адамдар көп
соның нәтижесінде осындай жағдайлар болуы мүмкін
мысалға америкада америка барлығынан бірінші орында
оларда мен қазір құлағымды кесіп бере аламын бәстесіп америкада топастар біздің қазақстандағыдан көп
неге десеңіздер оларда халық та көп та бізден
оларда ақылдылар да бізден көп топастар да бізден көп
былайша ақылды дегенім енді ақылды емес енді өте интеллектуалды адамдар дегенім ғой
барлық салада бірінші орынды бермей келе жатқандықтан оларда сауаттың көкесі де соларда топастықтың да көкесі соларда
сондықтан кешегі анау туалет қағаздарын алу басқа сондай бір ақымақ бір ақылға симайтын тірліктеді бастамасы негізі сол маңайлардан басталған
содан ары қарай жаңағы тобырлық инстинктпен біріне бірі содан қайталап
енді көшбасы ақш қой қазір көш бастап келе жатқан
ол жақта не бастаса жұрттар барлығы соны дұрыс екен деп қабылдайды
өзінің аналитикалық қасиеті жоқ адамдар көбінесе соған бейім болады
ал оған аналитикалық қасиет деген ол бөлек әңгіме ол эксперттердің арасында тіпті менің де өзімде менен асқан интеллектуалдардың өзінде барлығында да болатын нәрсе
оған ұялудын да оны мойындаудың да
оны тек жетілдіру керек аналитикалық
жаңа алдында ғалымжан айтып өткендей критикалық ойлау тәсілдері логикадағы қателіктер соларды зерттеу арқылы
оны да көбісі біле бермейді ол кеше ғана шығып жатқан нәрсе
біз өмір бақи сондай бір критикалық ойлау деп келген жоқпыз
ол мысалға кешегі күнге дейін трендте болмаған нәрсе
қазір ғана соған барлығы тоқталып келіп жатыр
ол енді ғылымда бұрыннан бар нәрсе ғылыми ойлау дәйектеу ы логикалық қисын деген нәрселер
бірақ енді сол массаға қазір тарап құдайға шүкір интернет бар
сол арқылы і жоғарғы оқу орындары бар и дистанционды оқу орны қазір білім алу оңай болды
соның арқасында осындай дәйектеудің принциптері сауатты ойлау принциптері көпшілікке қолжетімді болып жатыр
сондықтан бізде ешқандай сылтау жоқ қазір
асқар сен батыс деп айтқанда мына есіме бір кейс түсіп кетті да
осыдан бір екі жыл бұрын жоқ үш жыл бұрын екен ғой екі мың он жетінші жылы аманкелді айталы ақтөбеде бір ы конференцияға қатысады
ол жерде алаш і қайраткерлеріне арналаған конференция еді
сол жерде ол кісі әлихан бөкейхановтың бір сөзін айтады надан жұрт алдыңғы мәдени жұрттың киіп тастаған киімін киеді деп
сосын айтады иә біз қазақ сондай надан жұртпыз орыстың киіп тастаған киімін батыстың киіп тастаған киімін киіп жүрміз еліктейміз
оларға ыыы тыраштанып ііі солардың жасағанын қайталаймыз деп
сол ііі контекстті жұлып алады да жаңа ақтөбе ньюс береді
сосын оны і караван кейзет береді да тақырыптың атын былай қояды аманкелді айталы қазақты надан халық деп атады деп
сол мақала әлі де бар ғой деймін сондай
ол кісінің айтқысы келгені мысалы сен айтқандай жаңағы батыстан қараймыз ғой біз еліктейміз бәрібір де америка бар басқа елдер бар
сол і трендті өзімізге қалыптастырайық деп айтқысы келген шығар бәлкім деп ойлаймын
бірақ ол жерде ол надандықтан бұрын ол жерде колониальдік психология деген нәрсе бар
жұрттардың барлығы зерттеп тастаған нәрсе
ол қазаққа ғана тән нәрсе емес
кіші ұлттардың көбісіне тән нәрсе ол
оған кінәлі емеспіз біз енді не істейміз біз
бұл кезде жаңағы ағылшындар айтады ғой виктимблейминг деп зардап шеккен адамның өзінен күнә көру
біреуді мысалы ұрып тастаса таяқ жеп жатса соған сен өзің құтырған шығарсың өзің барып қышынып тиіскен шығарсың сол деп ана жәбірлеушіні емес
жаңағы таяқ жеп қалған жәбірленушіні жаңағындай жамандап зорлықты ақтап алуға тырысу деген сияқты
енді бізде де сондай бар
сен жаңағы біреудің қаңсығы біреуге таңсық дегендей еліктеушілік деп жастарды кінәлайды біздің үлкендеріміз
енді ол да дұрыс емес
ол жастар енді солай болғаннан кейін
яғни өзімізде ондай деңгейдегі дүниелер өзімізде ондай деңгейдегі ы ақыл парасат
сондай жүйеленіп қағазға кейіннен түсірілгеннен кейін біздің басқа сырттағы халыққа ауызымызды ашып қарауымыз ол заңды нәрсе
ол үшін я жастарды да басқаларды да кінәлау дұрыс емес деп ойлаймын
жалпы бізде кінәлау болғанда біз көбінесе қазір үлкен кісілер жастар деп өзіміз бір і сегементтеп тастаймыз да
мысалы қытай халқының бір өкілдері мысалы бақа шаян жейтін болса онда біз айтамыз бүкіл қытай бақа шаян жейді деп і біз стереотипті ойлаймыз да барлығымыз көбінесе
мысалы халықтың ішінен да
мысалы халық деген не ол
жалпы ы он сегіз миллион адамның барлығы халық былай қарасаң
оның ішінде кім бізге ұнамайды соның бәрін бөліп тастаймыз да халықтан
мынау шенеунік мынау сондай мынау бизнесмен
ыыы халық деген бір өзімізше бір әлем жасап алғанбыз
шын мәнісінде ішінде қылмыскер да бар жақсысы да жаманы да бәрі бар
енді жарайды і жалпы сауатты адамның ондай бір портретін жасап көрейікші
сауатты адам қандай болу керек ол
жаңа ғалымжан айтып көрді критикалық і ойлау жаңа қолдану керек деп
асқат айтты адамдар білетін ақпаратын ыыы дағдыға айналдыру керек деген
тағы да не істеу керек сауатты адам
иә белла сауатты адам дегенде мен айтпағым менің түсінігімде қазіргі заманның сауатты адамы ы ол үнемі жаңа нәрсені ыыы үйренудің қажет екенін түсінеді
яғни бұрынғыдай қазір жеткіліксіз сенің бес жылдық университетің он бір жылдық мектебің одан кейін тағы бір нәрсең деген қазір бір ғылыми зерттеу жасауың
ыыы үнемі жаңа бір нәрсе пайда болады
сол нәрсеге і бейімделу және оны мүмкіндігіңше өміріңді і айналаңды жақсартуға ыыы жақсартудың жолдарын түсіну яғни сондай бір сауаттың болуы
ы ондай деңгейде иә болу үшін саған қосымша дағдыларың керек і сыни ойлау
бұл ақпараттың көптігінен ы ол дағды бізге қажеттігі туындады
себебі ақпарат бұрынға қарағанда өте көп
ақпарат қазір енді цифр күйінде беріле бастады ыыы ы қажетінше бізге
ыыы цифрлы сауат қажеттілігі туындай бастайды деген сияқты
яғни соған үнемі дайын болу яғни бұл біздікі емес бұл м басқа біреудің киімі деген сияқты түсінікпен емес
яғни келген нәрсені пайымдау түсіну соған сәйкес лайықтығы өзгеге кесірі тимейтіндей шешім і қабылдай білу
бұл критикалық ойлауға қатысты айтып жіберейін
біз м неге критикалық ойлау қазір келіп жатыр бізге
өйткені бұрын адамдар ақпаратты таңдамайтын
бұрын адамдар не берсе соны ақш та болсын қайда болсын телевидение не ұсынады соны жұтатын да отыратын
халық яғни контентті ақпаратты өзі таңдамайтын
і неге сеніп неге сенбеу керек екенін өзі таңдамайтын
оған тек ұсынылатын
тек қана тұтынушы болатын
енді қазір і белсенді тұтынушы болғаннан кейін жаңағы ақпарат көп деді
ақпарат көп қана емес ол әр алуан
сондықтан қазір әрбір қолданушы өзі сот өзі би өзі шешім шығарушы өзі ғалымға айналып отыр
яғни ғалымдар бұл проблемамен сонау антик заманынан бері қақтығысып келе жатыр шындық проблемасы иә
мынау былай айтады анау былай айтады қайсысына сенемін деген сияқты
бұл проблемамен бізде тек билер ғана айналысқан
билер әр түрлі сұрақ қояды әр түрлі тұқыртады өйтеді бүйтеді логикалық тұрғыда
яғни өте шебер ұйымдастырылған сондай сөз ойыны арқылы адамды судың бетіне былайынша кім өтірік айтып отыр кім шынын айтып отыр соны анықтай алатын қабілеті болған билердің
енді қазір біз әрқайсысымыз өзіміз би болдық
әрбір ақпаратты сөйтіп сынай алатын деңгейге жеттік
бірақ сол қару жоқ та бізде
қару бар бірақ көпке жеткізудің бір әдісі болса мен қуана қосылар едім ол қозғалысқа
мысалы сен айтасың иә адамдарға бұрын таңдау берілген жоқ
бірақ і меніңше адамдар бұрын кішкене сауаттырақ жазған сияқты да
білмеймін енді і сондай қате жазатын адамдар болды ма екен
жақсы егер қазір таңдау болатын болса неге онда адамдар былай қарасаң интернеті бар кез келген университеттің курсын оқи аласың ғой дипломын алмасаң да
неге онда бізде қазір ы адамдардың сауат деңгейі бәрібір де кішкене төмендеу
әлде олар дұрыс таңдау жасай ма
белла біз шатастырып отырық бұл жерде

сауаттылық деген сөздің мағынасын
сауаттылық деген сөздің бірнеше мағынасы бар
сол біз екі жағын айтып отырық
мысалы сіз айтып отырсыз жаңа сауаттылық неге қате жазады
қате жазу деген қазір былайынша айтқанда бір і принципиальный нәрсе болмай қалды
бір кездері бізде әріп танымайтын кезде әріп таныту сауаттылық саналатын
қазір ол сауаттылықтың ол мағынасы былайынша айтқанда өзексіз болып бара жатыр
өйткені қазір дыбыстық ммм жаңағы мессенджерлар бар і қатеңді жөндеп беретін программалар бар
сондықтан ондағы қажеттілік қалып бара жатыр
и ол тек қана бір престиждің немесе бір профессионализмнің деңгейін көрсету сондай ғана мағынасы қалып бара жатыр да
ал сауаттылық мағынасы ол мен мысалға і неше түрлі техникалық саладағы мамандармен жұмыс істеймін соларға аудармашы боламын
олар қалай болса солай құрайды сөйлемді
бірақ ол сауатсыз деген мағынасы емес
олар мысалға өте жоғары деңгейде құрастырылған қондырғыларды бұзып шашып қайтып жинай алатын мамандар олар
екінің бірі миы жете бермейді оған
сондықтан жаңағындай әріп тану анау мынау деген ол қазір өзекті деп ойламаймын
ол тек қана былай жазу мәдениеті і мәдени бір мағынасы ғана бар да
ал бір әлемдік мәселе шешетін мағынасы бар деп айта алмаймын ол қателерді
сондықтан біз анықтап алуымыз керек қазір қандай сауат туралы айтып жатырмыз
біз жаңағы асхат айтты ғой әрдайым үйреніп отыру жаңаға ашық болу деген сауаттылық деп мен соған толықтай қосыламын
және осы тұрғыдан қарасақ біз ы сауаттылықты біз басқаша жаңа мағынада қарастыруымыз керекпіз
біз сауаттылық деген жаттанды дағдылар емес
ал әдемі жазу дұрыс жазу үтір нүктесін бәрін қойып жазу деген ол дағды ол білім емес
ол дағды ол жақсы ол пайдалы дағды
белгілі бір мамандарға былайша айтқанда нанын тауып жеуге көмектесетін дағды
бірақ ол сауат дегеннің мағынасы одан кеңейіп кетті қазір
әлдеқайда кең қазір сауаттың мағынасы
біз жаңа мағынасында қарастыруымыз керек деп ойлаймын оны
мхм өте жақсы түзету
мысалы белла қарасаң қазір коронавирусте бәріміз карантинде отырмыз
енді бәрінде құдайға шүкір көпшілігінде қазақстанда енді статистика бойынша үйінде компьютер бар және интернеты бар
бірақ і көпшілігі оны қалай қолданады компьютерді мәселен ойын үшін қолдану мүмкін
бірақ мінеки қажеттілік туындады
алтыншы сәуірден бастап қателеспесем мектептер онлайн сабақ беруге көшеді
алда мінеки жаңаша парадигма туындады
жаңаша сен ы балаңа сабақ үйрету керексің
бұрын ата ана мектепке жіберетін болса оның түсінігінде бір өмірінде бір жаңа бір нәрсе пайда болды
енді реакцияны байқаймыз адамдардың
яғни сауат деңгейі осыған бейімделе алу деңгейі және оны ары қарай оған қарсы тұрмай оны өзіне ыңғайлау сосын одан тағы бір мүмкіндік жасау
және бұл осылай тоқтап қалмайды ертең білмеймін келесі жылы тағы бір құдай бетін аулық қылсын бір ы сондай бір ауру шықса тағы бір нәрсе болса
ол нәрсеге қаншалықты дайын болу
яғни осындай өмірдің бұрынғыдай емес басқаша болғандығын қабылдау және соған өзін үнемі дайындау деген сияқты түсінікте қарау керек шығар
ал асқардың айтып отырғаны дұрыс
сол мәдениет деген сияқты озығы бар тозығы бар
бұрын шынымен жазу сауаты маңызды болса қазір керісінше орфография компьютерден грамматикалық қатені жөндейтін бағдарламаны білетін адам сауаты болса ол сауатсыз әріп терсе де оның сауаттысын алады
сол сияқты адам кітап оқымаса да бірақ ол гуглдан оны дұрыс таба білетін болса қажетті ақпаратын оның оған қажеттілігі маңыздырақ болады
және і мәдениет сияқты кейбір дағдылар олар өз маңызын і сәл оның жай солғын тарта бастайды оның маңызы
ал кейбір дағдылар өмірдегі біздің алдымызда технологиялық өзгерістерге байланысты ма ұшырасып отырған ыыы жаңалықтарға байланысты кейбір дағдылардың бояуы қанық бола бастайды
біз соны қабылдап і және соған дайын болу керекпіз
және ол тоқтап қалмайды сонымен ары қарай өсе білу керекпіз
мен бағанағы сенің бір пікіріңе қайтып оралғым келеді
ана білме білгеннің тілін алма деген сарында пікір айтылып жатты
неге бізде бөліп тастаймыз
кейбір адам кейбір мысалы үшін халық дегеннің ішіне категорияға мысалы шенеунікті қоспаймыз
немесе халық пен билік деп билік бір халықтың ішінде емес халықтың тысындағы дүние сияқты қабылдауға тырысамыз дейтін болсақ бұл әлгі ыыы дұрыс шешім қабылдай алу дұрыс шешім қабылдай алмау деп түсінемін
себебі екі арада әр тарап ыыы жаңа өзінің сауатының деңгейіне байланысты і шешімді әр түрлі қабылдайды
сондықтан біз сізге біреудің қабылдаған шешімі бізбен үндес болмаса ы біз оны бөліп тастауға тырысамыз
ы фейсбукта оны дос қатарына қоспаймыз
бізге бүгінгі әлеуметтік желі барлығы бізге сондай бір адамды жақсы көрудің жаңа бір формуласын алып келді десе болатын шығар
әлеуметтік желіде әрқайсымыз өзіміздің шеңберімізде өмір сүреміз
өзімізге ұнайтын пікірі түсі суреті тағысын тағы біз сондай бір бабл жасап алдық шеңбер жасап алдық
тиісінше бізге ұнамайтын бір шешім қабылдаса яки бір пікір айтылса біз сол біздің баблымыздан тыс ол менің халқым емес ііі деген бір әлеуметтік желіде жаңағы еркіндік і таңдау бізді соған алып келді де
содан ыыы бізде жаңағындай бөліну бұрынға қарағанда оңай болып қалған сияқты адамдарды бөле салу
ал бұрын ондай бабл болған жоқ
біз бәлкім білген жоқпыз кімнің қандай пікірде қандай көзқараста екенін қандай шешім шығарып жатыр ол миында ауызында пікірінде не бар
қазір оның барлығы ашық білінгеннен кейін бізде ы сондай бір бөліну оқшаулау тағысын тағы деген нәрселер қалыптаса бастады
бірақ ол да қорқынышты нәрсе емес
ол бұрыннан бар нәрсе
фейсбукты да кішкентай бір ауылдарға жатқызады сондай бір философиялық еңбектер бар
әлеуметтік желідегі жаңағы әрбір шағын орта ол да өз алдына біздің мысалы бұрын ру ру немесе ауыл болып қалыптасқан сияқты әрқайсысы өзі бір ыңғайлас адамдармен жиналып жиналып
сондай негізі халық менің ойымша белла сондай әртүрлі ыыы көзқарасы пікірі әр алуан сондай
кішкентай шағын ы бірде бір бірін түсінетін бірде бірін түсінбейтін сондай ауылдардан тұру керек та шығар деп ойлаймын
бірақ ең үлкен сұрақ ол бәрінің ортақ бір түсініктің болмауы
яғни біз қайда бара жатырмыз деген бәрінде бірдей бір ортақ үлкен бір сұраққа жауаптың болмауы
яғни бір нақтылы бір құндылықтың түсініксіз болуы
ыыы содан бастап жаңағы ең төбедегі ең маңызды дүние түсініксіз болғаннан кейін і біздер мына алшақтық басқаларға қарағанда ы бір тарап оны көбірек сезінетін шығар деп ойлаймын
біз траекториямыздың қандай қайда бара жатқанын білмейміз ғой дейсің ғой иә

мәселе сонда біз бір тарап оны өзінше білу мүмкін де екінші тарап ы оны ы білмейді я білгісі келмейді
яғни содан жаңағы алыс немесе оған жеткен жоқ ол траектория қандай екенін оны ести алмай қалды білмеді
оған әртүрлі себеп болуы мүмкін
иә түптеп келгенде траектория жоқ емес траектория әркімнің өзінде бар бірақ ол ортақ емес ы болғандықтан ы алшақтық і бізде ыыы тереңдеп бара жатқан шығар
нәрсе бар ғой білгеннің тілін алма дегендегі бізде м эксперттерге сенім жоқ
эксперттерге жалпы білім саласы жалпы ғылымда жүрген адамдарға ондай і шетелдегідей сенім жоқ
неге десеңіздер өркениеттің дамуы неден басталады
барлығын біліп леонардо да винчи болудан басталмайды
былайынша бұрынғы мына ренессанстың кезінде ондай бірнеше тіл білетін жаңағыдай тігінді де тігетін суретті де салатын жан жақты дамыған адамды полимат деп атаған ғой
ондай адамдар аз болған
бірақ қазіргі өркениеттің даму қарқыны ондайға мүмкіндік бермейді көп адамдарға
көп адамдар күнін көру үшін бір жұмыспен ғана шұғылдану керек
бүкіл назарын бүкіл уақытын соған
яғни мына еңбек нарығында қалу үшін орнын сақтау үшін соған тырысады
бізде еңбек нарығы да соншалықты бір бақталастыққа толы емес болғандықтан ондай і бізде ондай бір бүкіл назарыңды соған салу қиын біріншіден
екіншіден дәстүр қалыптаспаған бізде
еңбек бөлісінен бастап дамиды ғой өркениет қалай дамыса да ең алдымен еңбек бөлісінен дамиды
ыыы ақш та сол жағынан бірінші орынға шықты деп айтуға болады
онда мысалға бір адам бір ғалым ғылыммен айналысатын болса тек сол ғылымды түбіне дейін қууға тырысады тар аяда
оған біз әрине өй олардікі дұрыс емес анау мынау деп жаңағы советтік түйсікпен қараймыз
негізінде бірақ соның арқасында олар озып отыр біріншіден
екіншіден эксперттерінің дәл сол салада сенімділігі өсіп отыр да
яғни олардың ақ дегені ақ қара дегені қара болады халық үшін
қанша халықтары надан болсын мен айттым ғой алдында бізден де көп оларда надандар
бірақ сол надандардың өзі эксперт әңгіме айтқан кезде бір жерін қысып тыңдап отырады
өйткені сенім бар
олар бір кездері дәлелдеген де
ы бізде і қалай бізде бір эксперт бірдеңе айтыватса ей мынау мұжи береді жеп жеп алып отыр ғой орынында деп
жемесінші трикомды шайнамасын менің өзімнің пікірім бар өзім қазір гуглдан қарап аламын өзім бүйтіп аламын деген сенімділік бар да
гуглдан қараса жақсы ғой біз көбінесе уотсапптан қарап аламыз да соған сенеміз
екі адам пікір айтса біреуі эксперт болса өз маманы
яғни дәлелденген бірнеше жерде оқыған адам бір соны зерттеген адам соның соңына түскен адам бір пікір айтып отырса қасында бір
былайша айтқанда көп айтса көнді жұрт айтса болды әдеті надан адамның деп абай айтпақшы
жұрттың бәрі не айтыватыр қатындар не айтыватыр екен өсекшілер не айтыватыр екен деп соған қарай ауып кету басым да халықта
бірақ онда да тұрған халықтың кінәсі жоқ
жаңағындай бізде сенімнің тумауы ол жүйелі мәселе эксперттерге
сондықтан әр адам өзінің саласын түбіне дейін зерттеп нетуге
бірақ оған да қарап отырсаң бақталастық керек
адам қараптан қарап мысалға мен жұмысымды жартылай жасап дәл сол ы айлық алатын болсам
оған барынша беріліп дәл сондай айлық алатын болсам маған онда қандай і былайша айтқанда қандай резон бар ары қарай сонша терлеп
мен одан да барып нетфликстан кино қарамаймын ба
енді одан да барып уотсапптағы достарыммен әңгіме айтпаймын ба деген сияқты ойлар туады да
а оларда ондай емес
оларда сен нарықта қалу үшін сен дәл өз мамандығыңның нөмірі бірінші өкілі болуың керек
енді қарап отырсаң жүйелі мәселе ғой бұл да
мхм былай бір ауыз сөзбен шешімін таба қоятын нәрсе емес
иә асқардың жаңағы пікірін жалғасам
ыыы америкада иә бірден көзге түсетін нәрсе ол адамдардың і сенімі
яғни ол сауат деңгейі қандай болса да адамдар і негізгі заңның үстемдігіне сенеді
мейлі ол көшеде жүрген үйсіз болсын ол да көшеде кетіп бара жатса да өзінің ыыы жаңағы ы полицияға немесе ол қылмыскер болса ол жазаланатынына ы оған сенім бар
осы сенім мәселесі жаңағы білгеннің тілін алма яғни сенбеу деген эксперттерге сенбейді деп асқар дұрыс айтып отыр
ы осы нәрсе ы көп ойландырады
ы не себепті бізде қоғамда өйткені өте қатты шетелде біраз тұрып келіп қазақстанға келген адамның ең бірінші байқайтыны осы ііі адамдар күлмейді дейді
күлмейтін себебі біз сенбейміз
ыыы мәселен адамдар і бір өзара сенім жоқ
ыыы тіпті өз өзіне сенбейтін адамдар бар құдайға сенбейтіндер бар
тіпті кейде мешітке барса адам мешітке аяқ киімін қалдырып кетсе ол кезде де адам уайымдап тұруы мүмкін аяқ киімім қалдырып кеткен орында тұрады ма жоқ па
яғни сенім мәселесі қоғамда жаңағы экспертке болсын дәрігерге болсын і кім бар полицейскийге болсын тағысын тағы
ыыы біз бір зерттеу болған психологиялық па екен әлеуметтік зерттеу болды қателеспесем мына ы сенім қоғамдағы сенімнің ыыы қалай өлшенеді
қоғамда не себепті кейбір қоғамда қауымда і сенім күші жоғары
ал кейбір қауымда адамдар і неге сенім күші төмен
немесе неге адамдар бейтаныс адамға сеніп кез келген әңгімесін ақтарылып айта кететін болса ал дәл қасында жүрген адамға ы олай ақтарылмайды деген сияқты
но сіз сенім адам бір нәрсеге сену үшін ы қоғамда болсын айналасында ол қауіпсіздікпен байланысты
егер адам өзін қауіпсіз сезінсе онда оған сенеді
ал біз қоғамда і әрқайсымыз өзімізді қауіпсіз сезінбегендіктен үнемі бір жерден бір қауіп болу мүмкін деген ой санадан кетпегендіктен біз қой тілімді тістеп қалайын
ііі ол бір нәрсе бүгіп айтып тұрған шығар
мүмкін оның артында бір оймен айтып тұрған шығар
ііі жоқ ол айтса да халық біліп айтады деген бар ғой мем бізде фейсбукта
мәселе соның ар жағында үрей яғни билік бізді қорқытады үркітеді
ііі сенбеу жаңа ішкі қорқыныш үрейдің і іште көп жинақтап қалуы
сол сенімнің болмауы содан барамыз да біз жеңіл жарасы жеңіл дүниеге қарай ойысуға тырысамыз
мен біраз ойланып осы сонда біз не істеу керекпіз
бізде ы жұмысты қайдан бастау керекпіз
ал қоғамда сенім жоқ екенін мен мойындаймын і оған мен оны мойындаймын мен түсінемін жеке өз басым
енді мен сонда не істей аламын деген сұрақ мені көп мазалады
ыыы неден бастау керек жұмысты
біз де сенбейміз ыыы газеттегі жазғанға сенбейміз халыққа сенбейміз
мен дәрігерге барсам мың жерден ол эксперт болса да мен оның қол астында тұрған дәрісіне сенбеуім мүмкін
себебі ол қандай жолмен қазақстанға келгені дәрігердің өзіне сенсем де
в общем сенбеу деген нәрсе көп
содан қалай құтыламыз деп ойладық та соңында менің келген ойым мынау
бірінші кезекте адамдар бізде і сотқа деген сенім болмаса яғни қылмыскер қайтсе де жазасын алады деген сенім болмаса онда қиын деген ойға келдім
себебі егер менде соған сенім болса онда ары қарай ііі бір жұмыс істеу і онда жеңіл болады
себебі мен білемін і бір адам қылмыс жасаса ол міндетті түрде жазасын алады
тиісінше бізде сотқа деген сенімді күшейту қоғамда жаңағы сотқа деген сенімді күшейту ы маңызды ма деп ойладым
сол сияқты мәселен дінде де егер имамға сенім болмаса онда мешітке адам келмейді
сол үшін ыыы дінде жаңағы имамға деген сенімді күшейту үшін имам не істейді
имам жаңағы ашық болуға тырысады
біз де жаңағы сот жүйесіне сондай ұсыныспен шықтық
ондай жоба болды өкіметтік емес ұйым арасында
бір қызығы иә сот жүйесіндегі қазақстандағы олар өте ашық болып түсінді жоғары жақтағы жаңа сот жүйесіндегілер ашықтық керек егер і ашықтық бұл бірінші қадам
і сенімнің орнауына бірінші қадам яғни ашық айту
ы олар сол ашықтықты бастап ы жаңағы сот жүйесіндегі адамдар одан кейін мына ыыы заңгерлер судьялар ы сот туралы жазатын журналистер сот туралы жазатын блогерлар
ы осы кезең кезең кезең кезеңмен бір үш жыл ма сондай жоба болды
жоба ы нәтижесін әрине бірден бермейді
бірақ өзім сол жобаның ішінде жүргенде байқағаным шынымен адамдарда стереотип өте көп болған
мәселен бір ыыы ауданнан адам болды судья
ол журналистке сенбейді
өйткені журналист барады да оны ол да адам бірақ оны ол әр түрлі қылып жамандап жазып тастайды
ал журналист ол да судьяға сенбейді өйткені айтады ол деген өзіне ұнайтын шешім қабылдайды ол ауданда осындай адам бүйтеді сөйтеді деген сияқты
қарапайым екі ортада екеуі отырып ашылып ммм жаңағындай сөйлесу болмаған ашықтық болмаған
бір бірін адам ретінде қабылдау одан кейін маман ретінде қабылдау процесі жүрмеген
содан біз италиядан келген ыыы бір судьяны шақырдық
ол өзі байкер болатын шопингпен айналысады
содан біздің судьялар ауызын ашып таңғалды
қалай бұл сіз судьясіз ба шынымен еще инстаграм аккаунты бар жаңағы фейсбугі бар бәрін салады
жаңағы байкер болып мотоциклмен қап қара киім киіп алып жаңағы көшесін қаланы аралайды деген сияқты
біздің судьялар деген ойбай біз деген даже пробежкаға шыға алмаймыз біз жаңағы шықсақ
енді біз дегенде бүкіл судьяны айтып отырған жоқпын жаңағы бізде мен көрген сондағы кісі бір екі кісі айтып жатыр
мен өзім пробежкаға і шығуға қорқамын
өйткені пробежкаға жүгіріп бара жатсам бір журналист келіп суретке түсіріп алып ертең жаңағы
әр түрлі тақырыппен мына қарандар кеше ғана осындай үкім шығарған судья ыыы пробежкада түн ішінде кетіп бара жатыр деген сияқты
сондай ііі қарапайым нәрселер былай қарасаң сол сенім і мәселесі
егер бізде адамдар сенсе журналистер дұрыс нәрсе жазса ыыы тиісінше мен басқа жақтан ақпарат іздемеймін оларға сенемін сол бойынша мен күнделікті өмірде шешім қабылдаймын
ыыы егер журналистер ііі дұрыс ақпарат берген шенеунікке сенсе ол да мақаласын дұрыс жазады
егер шенеунік жаңағы ақпарат беруші халық оны бұрмаламай дұрыс қолданады дегенге сенсе ол да бәлкім ы басқаша ыыы әрекет ететін бе еді
түптеп келгенде екі арада бізде үлкен бір коммуникациялық бір каналдар жолдар ма екен і сол ақсап жатқан сияқты
мен мүлдем белла сенің жаңағы сауат деген халық дегеннен алшақтап кеткен сияқтымын иә кішкене
жоқ ыыы алшақтаған жоқсын
керісінше мен ойлап жатырмын да адамдардың сауатты болуы үшін не істеу керек деген кезде біз көбінесе бір андай тренингті айтамыз оқыту керек үйрету керек
меніңше адамдардың бәрінде бар да ол
просто олар қолдана алмайды оны
қолдана алғанда жаңағындай сенімсіздік болып тұр ғой
сенің айтып отырған мәселең дұрыс
сенім мәселесіне қатысты өзім де ойланып қалдым былай ііі біз шынында да
ағылшыннан соны аудару да мүмкін асқар көмектесетін шығар
мына ы конфиденс бар ы траст бар жаңағы белив бар
ағылшын тілінде енді әдебиетті оқысаң бәрі ы өте анық түсініп отырасың да қазақша түсіндірген кезде ы конфидент бар конфидент сосын конфиденс бар
ыыы мхм солардың жаңағы бізде иә сен айтқан сенімсіздік ыыы адамның бойында
і сосын сенім ол конфидент деген сенімменен жаңағы белив жаңағы сену деген кішкене бізде тура ашпайтын сияқты
сенім мәселесі бізде мынандай асхаттың айтқан әңгімесінен кейін ой тууы мүмкін
демократиялық қоғам болса ол бізге бір қандай да бір сауаттылыққа і ешқандай осындай бір сауатсыздықтың
кесірінен зардап шекпейтінімізге ы немкеттіліктен зардап шекпейтінімізге қандай да бір кепілдік береді деген ой тууы мүмкін
мен ол ойды теріс дегім келеді
европадағы жағдай арқылы риммен оны бір саяси соққы ретінде пайдаланғым келіп отырған жоқ жаңағы коронавирустың европаға қатты тарап кеткенін
бірақ дегенмен ммм ол бізге көрсетті яғни ешқандай жүйе і адамның өз надандығының немесе өзінің немкеттілігінің құрбаны болуы мүмкіндігін жоққа шығара алмайды
бұны біз жақсылап осыны түйіп алуымыз керек те өйткені ол бізге ешқандай кепілдік бермейді
ыыы мейлі сот жүйесі қанша жерден дұрыс бола берсін қалай бола берсін сенімсіз адамдар көп болады
себебі бізде ы орта таптың деңгейі орта тапта бақталастық көп емес
мысалға мен шетелдік ы жаңағы баспаларда шетелдік форумдарда отырған кезде бір әңгіме бастасам
оны іліп алып кететін ы орташа джо деп айтады ғой енді былайша айтқанда і қаймана қазақ дейміз ғой біз
қаймана қазақ келіп сол әңгімеге ілесіп кетіп менің айтып отырғанымды түсініп мен оның айтып отырғанын түсініп кететін жағдайлар көп
ал біздің ортада ііі мені түсінбей қалуы не болмаса м басқа жағына іліп алып кетуі сол жағынан бізде м бір кемшін тұстарымыз бар
ооо оны психологтар да айтады ғой ыыы психологтардың зерттегелі мынандай айтыпты қазақтарда өзінің сезімін білдіретін сөздер аз жұтаң екен да
сондықтан бізде астарлап айту сезімді ашық айту бізде бір ыыы табу саналғандықтан не сезініп тұрғанын қорқып тұр ма сенімді ма иланады ма иланбайды ма
ііі соның нанады ма нанбайды ма соның барлығын жеткізуге қазір қандай сезім үрей болсын басқа болсын соны жеткізетін сөздер аз бізде
яғни біз соншалықты бір сезімтал халық емеспіз ол тұрғыда сөз жағынан
бірақ соның арқасында сөзбен жеткізе алмағаннан кейін біз не істейміз
біз ыыы кішкентай бала өзінің ойын өзіне ұнайтын нәрсені өзіне ұнамайтын нәрсені жыңы келіп тұрғанын сөзбен жеткізе алмаса ол не істейді

ол ұрады ол жылайды ол жаңағы паника шығарады ол жерді тепкілейді ашуланады
сондай кезде ата ананың міндеті балаға қалай сол сезімді сөзбен және өркениетті адам сияқты айту
маған осылай жасама м маған бұл жақпайды
мен бұныңды ұнатпаймын себебі сен осылай жасағанда мен осындай күйге түсемін
сондайды айтқан кезде түсініспешілік арта түседі өйткені әрине оның қасында тұрған адам да сондай күйден өткен болуы мүмкін
сондықтан ол бірден түсінеді
ал оны айтпай ы ішімдегіні біліп ал деп ііі әр түрлі астармен айналсоқтап өйтіп бүйтіп білмесен топассың астарды түсінбейсің деген сияқты нәрселер бізде қазақтарда көп сондай
тоқетерін айтпау
соның арқасында енді бізде сол сезімді білдіретін сөздердің жұтаңдығы байқалады
және сол сезімді басқаша көрсету
әрбір халықтың өзінің бір кішкентай бала сияқты бір теория бар ғой сондай әр халықты әр халықтың дамуын баланың адамның жетілуі ретінде суреттейді
сол тұрғыда біздің м мысалға қазақ халқы ы орта есепте қазақ халқының түйсігі жасөспірімнің түйсігі сияқты
жасөспірімдер қандай болады
өлердей намысшыл болады
болмайтын нәрсеге күйіп пісіп намыстанып жылап жібере сақтайды
төбелесіп өзіне ешқандай тиімді ешқандай пайдасы жоқ қайдағы бір қақтығыстарға бір қайдағы бір афераларға авантюраларға кірісіп кетеді
өзін дәлелдеймін деп өзін көрсетемін деп
бірақ одан ешқандай пайда таппайды
ата анасымен де басы пісіп өзінен үлкендермен де басы піспейді өзінен кішілермен де басы піспейді

баяғы біздің аталарымыз өйтіп кеткен коммунист болған дінге қарамаған атеист болған сол үшін рухани жағынан дамымаған деп айтатындар бар
ал мен мысалға көп үлкен адамдарды білемін коммунист атеист болып өскен бірақ ол руханиятты кімнен үйрен десе солардан үйренер едім өйткені
олар рухани тұрғыда көбінесе адамгершілік тұрғысында қазір өзінше діншіл болып жүрген талай жас жігіттеріңнен асып түседі ол үлкен кісілер
сондықтан мен оларға да құрметім жоғары деп айта аламын
сондықтан бізде сондай бір жағдай туады
ы біз өзіміздің ойымызды сөзбен жеткізе алмау арқасында өзіміздің і сезімімізді жеткізе алмау арқасында жаңағындай қақтығыстарға сасық намыс дейді ғой сондайға көп бой ұрып жатамыз
өйткені біз жеткізе алмаймыз өзіміздің ойымызды
і жеткізсек міндетті түрде біреудің намысына тиіп міндетті түрде біреуді кемсітіп сөйтіп қана айтса ғана соған мәз болып
і бізде кез келген бір талқыда пікірталаста быт шытын шығаруды мақсат қыламыз да біз
дымын қалдырмай быт шытын шығару
ой алмасу өзіңнің ойыңды қосу сондай нәрсе емес
е мен соны і мысалға көп пікірталастарға қатысып жүремін соны байқаймын
егер сен ол адамды өзіңнің пікірталасып отырған адамыңды өзіңдей өзіңмен бірдей қарап осы ы дұрыс құрмет танытып сөйтсең оны көбісі түсінбейді
оны жаңағындай алдап кеткісі келіп тұр өйтіп тұр құлақтан теуіватыр жұмсақ майда майдалап сөйлеп басымды айналдырғысы келіп тұр деп ойлайды
ал шайпаулықты мына ұр да жықтықты ол бір бір сондай шындықтың ақырған бір шындықтың өкілі деп есептейді
атып тұрып столдан бір қойып тұмсықтан тұмсықтан бір ұрып бірдеңені айтса о міні молодец нағыз тоқетерін айтты шындық айтты міні деп
соған бір і зорлық культі бар да бізде сондай бір
зорлық бізде физикалық зорлықты бізде бір қалай айтса болады шынайылық деп түсінеді да
ал ой жеткізе білу ол жағы содан бір зардап шегіп отырады сондай біздің культ қылуымыздың арқасында
қара күшке көп бағынғаннан ба біз тарихымызда көп қара күшке бағындық қой
мына енді егемендігімізді алғанға дейінгі ханның заманында да қазір неше түрлі ы нелер бар ностальгияға беріледі
ханның заманында қазақтар баяғыда бүйтіп еді бүйтіп еді
егер дәл сол адамды баяғы қазақтың қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған ен даланы кезіп жүрген еркін шауып жүрген
әскери демократия болып жүрген заманға қазіргі заманның соны айтып сол өзінше соны сол заманды сағынып жүрген адамды сол заманға апаратын болса бір күн де шыдамайды ол
бір күн де шыдамайды ол жерде ол
неге өйткені ол сол кезде біледі қандай еркіндіктен айырылып қалғанын өзінің
мысалға біз қазіргі жүйені дұрыс емес дейміз
дұрыс емесіне дұрыс емес бірақ ол мәселе немен салыстырғаныңа байланысты
егер оны басқа мемлекеттермен салыстыратын болсаң әрине біз біраз арттамыз
ал егер оны қазақстанның өзімен салыстыратын болсақ онда салыстыратын нәрсе көп емес

қаңтардың заманы екі ауыз сөзің үшін дарға асып жібереді атып жібереді я зынданға құртады
кімнің өліп кімнің қалыватқанын ешкім білмейді я полиция жоқ я басқа жоқ
сондықтан салыстырмалы түрде әрине бізде бір фора бар деп айтуға болады өзіміздің
басқа елдердегі замандастырымызбен салыстырғанда фора жоқ әрине бірақ өзіміздің басқа замандағы қандастарымызбен салыстырғанда үлкен форамыз бар біздің
оның ішінде біздің ақпаратқа қол жетімділігіміз шексіз қолымыз жетеді
ы оның ішінде біздің ы жергілікті жерлерде де көп қолымыз байланбаған
әрине біз көп жерден қолымыз байланған бірақ байланбаған жерде де біз пайдаланбаймыз да оны сылтау қылып соны
кейбір жерлерде біздің қолымыз жетпеген жерде істей алмағанымызды қолымыз жететін жерде әрекет етпеуге сылтау етіп пайдаланамыз да соны
ііі жаңа сен айтып кеттің иә бізде бір ыыы ащы шындық деген мем болып кетті уже мем емес біреу бірдеме деп билік туралы міндетті түрде
і айтатын болса сосын дауысын қаттырақ шығаратын болса адамдар қостап шыға келеді міні ащы шындықты айтты деп маңызды емес ол мүмкін аргументі келеді ма келмейді ма сондай сияқты
сен жаңа айтып отырдың ғой бір ыыы пікірталастарда адамдар маған ермей қалады дегенде сол кезде
ана абайдың сөздері есіме түсіп кетті да атымды адам қойған соң қайтіп надан болайын халқым надан болған соң қайда барып оңайын деген сияқты
сол жерге қайтадан кішкене оралғым келіп тұр да
мүмкін ол адамдар і сөйлемей қалатын себебі ммм мынада шығар деп ойлаймын
өйткені біз әлеуметтік желіде көбінесе қазір коронавирус болды ма бәрі шеттерінен вирусолог болып кетті дейді
ііі теңгенің девальвациясы болды ма ыыы жұрттың бәрі экономист болып кетті деп жұрттың өзі бір бірін бір сарказммен айтып отырады да ой сен айтпай ақ қойшы деген сияқты
а хотя онда тұрған не бар мүмкін адам өзінің жеткен деңгейін айтып бөлісуге мүмкін құқы бар шығар деген сияқты
бірақ енді адамдар енді бөлініп алады да вот мен ғана бүгін қар жауғанын айтпадым мен ғана бүгін
і теңгенің түсіп кеткенін айтпадым немесе мен ғана саясат туралы жазбадым деп і өздері бір бірін қылжақтап жаңағындай мазақтай бастайды
мүмкін адамдардың бәріне жаңағы модель жасамай ақ қоятын болармыз
кім не айтса айтсын бір эволюциядан бәрібір адамдар өту керек қой
ыыы осы жерде отырғанымды естеріңізге салып қойсам болады ма
мен жаңағы асхат і асқар айтқан бір неге тоқталғым келеді
үміт ы үміт емес сенім я ашықтық мәселесіне де
ы бұл жерден қазір айтқаным саяси кеңістікке кетуі мүмкін бірақ ы бұл тақырыпты қозғалуы тиіс деп ойлаймын
сенім мәселесі ақпаратқа сенім
бізде қазір ақпарат кеңістігін қарайтын болсақ ы енді қазақ тіліндегі тек қана қазақ тіліндегі ақпарат кеңістігін қарайтын болсақ почти мемлекеттің толық монополиясы бар да
қандай ақпаратты тарату мәселесінде яғни
ал бұл кеше осы туралы ерлан өсібай мен пікір сұраған кезімде де айтты
ыыы жалпы ыыы біздің қоғамның ғана кеселі деп ойламаймын
және ы бір қызығы
оқу тоқуға байланыссыз деп ойлаймын
ыыы мысалы мен екі мың сегізінші жылы ресей мен грузия соғысы кезінде ііі америкалық форумдарды қарап отырдым
ііі яғни мына си би эс эм би си си эн эн і толып жатқан
ол кезде форум әлі модада мода болды ол кезде әлі
сол кезде ііі грузияға і танкілер кірді
грузияның тікелей өзіне емес абхазия
жаңағы панкисский ущельеден анау мынау деген нелер тарап жатқан кезде і біз джорджия штатын ешқашан
жалғыз қалдырмаймыз деп патриоттық үндеулер тастап тіпті кейбіреулер ы қалай қарулануды керегі туралы
ыыы кейбіреулері вашингтонның қайда қарап отырғанын бетке салық қылып сол жерде ы америкалықтар шулап кетті
яғни грузия мен грузияны ағылшынша жазғанда джорджия деп жазылады яғни штатпен шатастырып алып тұр сонда
көріп тұрсыз ба яғни бұл кезде бұл жерде тіпті олар да қисынға беріліп тұрған жоқ
ыыы олар мұхит асып бұл танкілер нелер қалай келіп қалды деп де ойлап тұрған жоқ
ы сіздер айтпақшы факт чек немесе логиканың тезіне салып алу деген ондай жоқ
яғни бұл ы бір қоғамда көп
ақпараттық сауатсыздық бір қоғамда аз болу керек бірақ бірақ бәрінде бар
ыыы дегенмен ііі демократиялық қоғамдардың артықшылығы бар
оның себебін айтайын
себебі ііі демократиялық қоғамда қандай да бір тіпті абсурд салдар абсурд әрекеттерге үндеу болсын бірақ бәрібір ыыы арбитр ретінде халықтың өзі қалады
яғни шешім жалпыұлттық негізде қабылданады
ал енді бізге келейік
бізде ешқашан ыыы оның ішінде қазақстанда оның ішінде қазақтарда і баспасөз ыыы ешқашан ы сенімді ақпарат көзі болған емес ешқашан
ол анау алаш тарихын қазбалаған кезде төрт бес газетті журналды айтады ғой анау айқап бар тағы бірдеңе бар дала уәлаяты бар басқасы бар
і мен олардың тіпті не жарияланғанын да көрдім
оның ішіндегі әңгімелердің ыыы мысалы қуандық көзқарас қалыпстастыруға әлденені растауға немесе тегістеуге ешқандай қауқары жоқ жазулар шыны керек
ол бір ііі жаңағыдай ыыы бір енді ы даладағы мимырт тірліктің сипаты
енді қарайық одан кейін ыыы советтер келді билікке
олар ешқашан ешқашан совет газеттерінде совет баспасөзіндегі совет телевидениесінде радиосында ешқашан қоғамдық саяси әңгіменің шындығы ешқашан айтылған емес
тіпті адамдар да мен соңғы кезеңдерінде байқағанда тіпті адамдар да мынау кімде бар ғой оруэллде бар ғой ыыы двоемыслие дейді
яғни сенің өміріңді кисайтып береді және сен оны рас деп өзің қабылдап тұрасың
талай ыыы қойшылар мысалы қойшыларды былай деп жазатын еді ой тұрмысы тамаша жаңағы ыыы үйінде телевизор бар холодильнигі бар ыыы несі бар ештеңе де болмайтын
соны қойшы қойшы барып сол газетке шыққанын жуатын
сонда ішінде аты жөні мен мамандығынан басқа мәліметтердің барлығы өтірік ішіндегі
яғни ыыы халықтың ыыы халықтың алдында баспасөз ешқашан беделге ие болған емес
ол болды иә анау парторгтер бірақ бірақ түптің түбіне келгенде тұрмыстық шешім кәдімгі өміріңе өзіңнің жеке өміріңе ііі байланысты кәдімгі дәл қазір әсер ететін
бір әрекет і шешім қабылдайтын кезде адамдар бәрібір де өсек аяңға таныстың айтқанына немесе өзінің ішкі түйсігіне өмір тәжірибесіне сүйенетін
одан кейін тәуелсіздік келді тәуелсіздік келген кезде ыыы біршама бір ыыы не қыл дейік жылымық дейміз ба қазақша
сондай болған болған да еді бір ыыы өмір айына қатесіз беріп келе жатыр еді
бірақ одан кейін де ешқашан біздер девальвацияның масқарасын білеміз иә
ашық текстпен девальвация жоқ деп айтып тұрып мынау мына жерде айқын индикатор тұр доллардың курсы тұр
көріп тұрсыздар ма
яғни біздерде әрқашан арбитр
арбитр болмаған ешқашан ешқашан бір сенімді
адамдар өзіне сеніп үйреніп қалған себебі қоғам болып ы бір біріне сенім артып жетпіс жүз жыл көргеннің барлығы көрген жазғанның барлығы босқа кетті
сен жақсы өмір сүресің деді нашар өмір сүретін адамға
сен ыыы елдің азы мен тозысың деді шындық айтып шырқыраған адамға
баспасөз институты бізде жоқ
оның там жаңағы иә біздерге қазір біреу жылауы мүмкін ііі анау газет бар мына газет бар жаңағы ыыы қырық жыл бойы ііі шындықты шырқырап келе айтып келе жатқан газетпіз
оның барлығы ыыы прокламация жарнамалық реңкі бар әншейін сөздер фразеологизмдер жай ғана фразеологизм
сондықтан ыыы бұл институционально тоқсан жыл бойы қалыптасып қалған институция ол өтірік айту қалыптасып қалған жерде оны ана бір романтикалық ұсыныстарды білемін мен
ыыы қайтадан жаңағыдай бір ыыы ұйым ашып адамдардың сенімі жоқ
тағы да тоқсан жыл тура енді бізге тек қана шын айтатын баспасөзде өмір сүру керек
сосын барып і біздер ресми ақпаратқа сеніп ііі гарант жиырма төртке ақшаны салмай ііі
смс келсе ііі банктер құлаватыр деп каспи банктен ыыы ақымызды депозитімізді шешіп алмай адамға ұқсап сосын барып өмір сүреміз
мен і бұл әңгіменің барлығын тек өзім көрген жазған тәжірибемнің тұрғысынан айтып тұрмын яғни тіршіліктің
і ешқандай ыыы фактімен басқамен бекітілмеген тек жеке бақылауымның нәтижесі деп түсініңіздер
вот толық ол пікірге толық қосыламын дәл солай ойлаймын
кезінде ақпарат кеңістігі қандай монополияда болса тоқсаныншы жылдарда және екі мың ондардың екі мыңдардың ортасындағы аздаған жылымықтан кейін қайтадан сол монополияға қайтып келдік та
ы халық ыыы күнделікті тұрмысындағы көріп жүрген шынайы жағдай мен теледидардан еститін мәселесі екі бөлек болғаннан кейін ы мемлекеттің ресми ақпарат көздері болсын қайсы болсын таратытын ақпаратқа толық сенім жоғалған
енді мына коронавирус жағдайында бір мысалды айтайын
бізде қазір шымкент қаласында акиматтың журналистері бар акиматтың қызметкерлері бар әкім наурызға қарамай
әкім там субботаға қарамай бағаның тұрақтанды екенің күні келіп тексеріп жүр баға тұрақты деп күнделікті азаннан кешке дейін ақпарат береді
дәл соған параллельно қазір супермаркеттен кәдімгідей фотосын салып міні мынау мынауынша теңгеге қымбаттапты
картошка мынауынша килоға өсіпті яғни теңгеге өсіпті деген сияқты параллельно бір альтернатив ақпаратты жекелеген адамдар өзінің опытынан ұсынып отыр да
а енді өзіңіз қараңыз ресми ақпарат анандай ал бимресми адамдардың кассадағы салып жатқан ақпараты осындай

әрине мен қалтамнан шыққан ақшаның көлеміне сенемін
ал осындай ақпараттағы жаңағындай алшақтық сенімді одан сайын өлтіреді де содан кейін билік не айтса да тіпті анау өтірікшінің өлдім дегеніне сенбе дегенге келеміз де
дәл қазір ақпарат ыыы сіңбей жатыр ақпарат өтпей жатыр тыңдамай жатыр
оның бір себебі де осы адамдардың сенімі өліп қалған
бірінші кезекте альтернатив ақпарат көзін бәрібір қалдыру керек
а енді бізде фейк ақпарат негізінен тарайтын жері өзіңіз білесіз ол уотсаппта
а уотсаппта қазір билік бізден бір нәрсені жасырып отыр деп бастап кез келген ақпаратты өткізіп жіберуге болады деп ойлаймын
өйткені адамдарда уже биліктің жаңағындай мемлекеттің мемлекеттік билік тарапынан ұсынылатын ақпаратқа сенімнің өлгендігі соншалық олар оған ұқсамайтын міндетті емес ііі басқаша болуы
тіпті мемлекеттік ііі баспасөз ұсынып отырған ақпараттан да абсурдты абсурд ақпарат болуы мүмкін бірақ мемлекет бізден жасырып отыр мынау басқаша екен деп ұсынған ақпаратты өткізу оңай болады
бұл үлкен проблема
сенім мәселесі осы жерден келіп өледі де содан кейін жаңа асхат өте жақсы көтеріп отыр мен оған толық келісемін ашықтық мәселесіне
асхат мына асқармен кішкене келіспеймін бізде иә рас бізде бар ақпарат өзін толық тұтынып отырған жоқпыз бірақ ашықтық бәрібір жетіспейді қай салада болсын
егер ақпарат ашық мүмкіндігінше ашық болатын болса мейлі ақпаратты жүз пайыз ашып тастасаң да халықтың әрі кетсе бір он он бес проценті ғана оны белгілі дәрежеде пайдаланады
бірақ сол он он бес проценттен қалған бөлігі да алу мүмкіндігі бар ғой
бізде ол біршама шектеулі
а енді эксперттер туралы асқардың сөзіне толық қосыламын
өткенде жаңа коронавирус туралы постқа да келіп бір нәрсені жақсы айтты пікірі
ештеңе істеудің керегі жоқ ешқандай ақылдың да керегі жоқ эксперттерді тыңдандаршы деп
ыыы дәл қазір жағдайда ол өте маңызды бірақ біріншіден мен көретін нәрсе эксперттердің өзінде эфир жоқ
эфирде эксперттер емес қой
эфирде әнші күйші биші күйші емес негізі әнші
қарасаң ол жаңағындай заң туралы ток шоуды жүргізіп жатқан әнші эксперттің өзінде трибуна жоқ біріншіден екіншіден эксперттердің кейбір бөлігі жаңағындай конъюктурщик та
енді өзім оқыған саладан айтайыншы
тарих саласында оқитын болсақ қазір оған не заказ береді тарихты соған қарай өңін бұрып эфирден де кітаптан да айтып беруге бейіл
а енді мен немесе басқа біреу оның сәл басқаша екенін білетін біреу міндетті түрде фейсбукте жазады болмаса басқа жерде талқылайды е мынау өтірік айтып отыр деп
эксперттің өзі
белгілі бір дәрежеде бағынышты болғандықтан

мүмкін жаңағындай тендер көзіне мүмкін госзаказға бағынышты болғандықтан ол да шын шынайы өзінің ойын біліміне сүйеніп емес өзінен не естігісі келіп отырғанын айтуға бейіл де
сондықтан экспертке де сенім азаяды
сондықтан менің ойымша бұл жерде тек қана жаңағы сенімді ақпарат көздерінен бөлек эксперттердің де табыс табу өмір сүру айналып келгенде жаңағы өмір сүру қауіпсіздік мәселесіне келіп тіреледі ғой ең қарапайым қажеттіктер
сол деңгейдің өзінде эксперттердің бұл мәселесі шешілу керек деп ойлаймын
а не ол шын шынайы ақпаратты билікке немесе билікке қарсы топқа ұнамаса да айтып салғаны үшін ертең ең қарапайым осындай бір игіліктерінен айырылып қалмайтындай сенімді болатын болса ол айта алады деп ойлаймын
сондықтан экспертке сенім мәселесінде де сәл тереңірек қарау керек

енді бір проблеманы айттық ыыы халықтың деңгейінің төмендігі туралы сауат деңгейінің төмендігі
біз не істей аламыз енді әрқайсымыз осы подкаст тыңдап отырған адамдар өзіміз айтып отырған адамдар сауат деңгейін көтеру үшін сәл де болса
сол туралы айтып қорытындылап жіберейік енді әңгімені
ыыы бұл жерде бір нәрсені айта аламын
асқар жұмаділдәевтің бір несі бар интервьюында айтқаны бар
ііі осы сіздің салаңызды дамытуға қандай өкіметтен қандай жағдай жасалуы керек деп сұраған кезде ол айтады
математикке соншалықты бір үлкен оборудование керек емес маған керегі қағаз бен қалам ғой дейді де есеп шығару үшін жаңа ғылымымды жасауым үшін
маған ең үлкен нәрсе
ең үлкен көмек және жалғыз керек көмек ол кедергі келтірмеу дейді болды
мен де дәл осы нәрсені айта алар едім
кедергі келтірмеу

өзіңе ұнамайтын контент жасаған адамды қудаламау хотя бы
а бізде баспасөзге қысымды біз жақсы білеміз ол бар
және атақты жүз жетпіс төртінші ма статьяны колдана саламыз қаласақ
қаласақ басқа жағынан қыса аламыз оны мүмкін ертең салығынан проблемалар шығуы мүмкін
бұл жерде айналып келіп бағана асхат өте орынды көтерген мәселеге тірелеміз
дәл осы жерде сот өз алдына тәуелсіз әділ мүмкіндігінше әділ жеке институт бола алатын болса бұл проблеманың өзі да шешіле алады
яғни бұл жерде бірді айтып бірге кету емес бір бірімен тығыз байланысты мәселе де
мен өзіме ұнайтын әрине ол ұлттық қауіпсіздікке немесе мемлекеттік тұтастыққа қауіп төндіретін емес қой
өзіме ұнайтын өзімнің саламда бірақ еркін жүйеге билікке немесе биліктің оппозициясына ұнамайтын контент жаратқаным үшін қудаланбау
ең бастысы керегі ең бастысы осы дәл қазір мен ну ең бастысы деп айтып отырмын панацея жоқ бұл жерде бір нәрсе барлығын шешіп бере алмайды
маңызды бөлігі маңызды бағыты деп айтсам дұрыс болатын шығар солай тура болатын сияқты
яғни кедергі келтірмеу
тәуелсіз ііі альтернатив ақпарат көзі болатындай контент жаратуға кедергі келтірмеу
және ыыы сот сол жағдайда мүмкіндігінше екі жақтан да бейтарап бола алатындай жағдай
арғысы ал қаржы қолдау ол бізде бар
аз иә жаңағы түрлі халықаралық ұйымдардың осы жақта өкілдіктері бар контентке тапсырыс беретін басқа бар
аз но бірақ ол бәрібір бар
соның деңгейінде бірнәрсе жасауға болады
а мен білемін даже сол ұйымдардың ішінде бәрібір ішкі жаңағындай ықтималдықтармен қысымдармен санасып отырып жұмыс істейді а бұл дұрыс емес
асқардың пікірін өте қатты қолдаймын
иә біз көбінесе тіпті сөйлескеннің өзінде ііі анықтау үшін емес бір ақпарат алу үшін емес өзіміздікін дәлелдеп осы тұқыртып сол үшін бір і диалогқа түсетін сияқтымыз кей жағдайларда
сондықтан менің өзім де мысалы айтпаймын иә мен бірден осындай болып қалдым деп мен кейін келдім бұл ы пікірге
тіпті фейсбукта да пікірталастан кейін өзім кішкене ойланатын болдым оны маған неге айтты деген сияқты
мүмкін шында да солай солай ма деп мен біраз і көзқарастарымды і өзгерткенімді мойындаймын
кейде тіпті асқармен диалогта да сондай бір і нәрселер болған
кейін де өзім қайтадан сол ойға қайтып келдім да переосмыслила яғни бір шешімге келдім басқадай шешімдерге
сондықтан мүмкін біз ойлайтын шығармыз халық фейсбукта бір бір бірімен і жаңағындай бет жыртысып
сөйтіп айтып алады деп мүмкін олар да кім біледі ойланып жатқан шығар мүмкін әлі де ойланатын шығар деп і үміттенемін енді
асхат сен қалай ойлайсың осы сауат деңгейін көтеру үшін мысалы сен не істей аласың өзің басқа адамдар не істей алады
иә мен де қазір бір ы бір сөзден де мен сен қайта қайта фрейминг жасап отырсың ғой халық біздікі жаңағы мағжанның ы өлең шумақтарын келтіріп
мен мен олай ойламаймын халық біздің қазақстандағы менің айналамдағы ыыы адамдар жаңағындай ыыы қараңғы су қараңғы деген түсініктен сәл де болса мен адамын
мен де бір жүйе туралы айтқым келеді
бірақ менің жүйем і сәл басқаша жүйе айтқым келетіні
мына екі мың он бірде шыққан тамаша кітап бар ы канеманның ы қазақша аударды ма екен синкин фаст энд слоу деген
ыыы сол ы жылдам және баяу ы ойлану деген
соған салсақ ы бұл когнитивті психология адамның ы санасында ой ы екі түрлі жүйе бойынша қалыптасады
ыыы бірінші жүйе бар және екінші жүйе бар сонда сен айтып отырған ыыы сөздің сөзіңнен кейін есіме түсір отыр
бірінші жүйеде бұл жаңағы ыыы жалпы қарапайым сауат екіге екі қосқанда қанша болады деген ыыы сұрақтың жауабы ол бірінші жүйе бойынша қалыптасады
ал жаңағындай бір айтылған ойға қайтып оралу ы қайтып келу ііі деген нәрселер ол екінші жүйеде қалыптасады біздің ойымызда
ііі сол шетелде зерттеу бойынша жаңағы сыни ойлау жаңа адамдар жаңа сауат бойынша сауаттың негізгі
і негізгі емес маңызды бір критерийдің бірі сыни ойлау білу десек сол сыни ы ойлау ол осы екінші жүйеде ы қалыптасады екен
ыыы бізде ііі тұтастағанда бағана асқар айтқан ақпаратты тек тұтыну тұрғысынан ііі негізгі мәдениет негізгі тәжірибе
ы тұтыну тұрғысынан болған болса ол бізде бірінші жүйеде ойлану ойдың біздің ойымыздың ы канеманша айтатын болсақ онда біздің ойымыз бірінші жүйеде көбіне ы қалыптасып жүрді
ал жаңағы ы жалпы сауатқа медиа ғана емес жаңа сыни ойлау айтылған ойға басқаша қырынан қарап көру ыыы деген нәрсе ол екінші жүйеге келеді екен
ы бағана асқар айтып өтті ііі менің сөзімде жаңа мен қарсымын деп демократиялық нәрсе ол мәселе демократиялықта емес
ыыы ол ыыы қоғамда мәселен ііі америкада ол кішкентай кезден сыни ойлау
ыыы ол ыыы дағды ретінде дәстүр ретінде кішкентай кезден қалыптасады ол оқумен келеді
қазір ағылшын тілінен сабақ беріп жүрмін мысалы көмектесемін сонда байқағаным оқитын адам ол абстрактылы ойлана алады
ол бір абстрактылы ойды сәл де болса келе алады және оқу деген оқу және ойлан ойланса жай ғана дауыс дыбыстатып оқу емес
бұл сол екінші жүйенің ыыы қалыптасуына көмектеседі
менің айтпағым ата ана ретінде жалпы қоғам азаматы ретінде бұл сыни ойлауды дамытудың бір тәсілі бұл ыыы оқу дағдысын дамыту әсіресе кішкентай кезден
яғни бала кезден бағана асхат айтып өтті ғой бізде кішкентай кезде жаңағы ыыы балаларға пікірін айта алмайды сезімін білдіруге мүмкіндік бермейміз немесе
ыыы қазіргі оның ойынша қазақ тілінде ыыы сезімді білдіретін сөздік қор әсте табу қиын і қиындау деген пікірін айтып өтті
яғни балаға кішкентай кезден ы ішкі қорқыныш үрей жаңағы сыни ойлау дағдыларын дамытуды баулу яғни қосымша көзқарасты ыыы дамыту
бұл бағанағы айтқан жаңа дағдының түрі ы балаға кішкентай кезден ы коммуникация құру ы басқа баламен конфликтіні шеше білу кішкентай кезден сол дағдылар және сыни ойлау дағдысын кішкентай кезден қалыптастыру
ол үшін мәселен сіз жай ғана мысалы мақта қызды ертегіні айтып бересің бе ы сыни қара
сонымен ыыы бұл жерде ііі былай болса қалай болар еді сценарийді басқаша құру қарапайым нәрсе жағдайға басқаша қарап үйрету бұл бірте бірте жаңа екінші жол
екінші жүйеде ойлануға ы көбірек мүмкіндік береді
сол үшін і медиа сауат болсын сауаттың барлығының біздер ы айтатын бір жауабы ол кішкентай кезден ыыы балаларға мектеп жасында болсын оған дейін болсын ыыы сыни ойлау дағдысын дамытуға жәрдем жасау
бұл жерде сыни ойлау дегеніміз бұл күш даналау емес адамды ыыы мазақтау емес сыни ойлау деген і басқа қырынан қарап үйрету
ы яғни сәл артқа шегініп кідіртіп ал былай болса қалай болады деген нәрсені кідіртіп үйрету
ііі менде айтатын нәрсе осы
уақыт жақындап қалған сияқты енді қысқаша ғана мүмкіндік болса айтып кетейін
сауат не істей аламын деген сұрақ қойылды бірақ енді бәріміз
і кішкене кеңірек айтып жатырмыз ғой мен өз тарапымнан
менің төрт балам бар
мен біреуге анау біреуге мынау дейтіндей емеспін енді мен сол төрт балама
мүмкіндігінше маған қалай осы жүйенің берген мүмкіндігінше ы осы заманның қазіргі заман көп мүмкіндік береді ғой бізге
сол берілген мүмкіндіктердің шеңберінде өзінің өзінің қатарына сіңісе алатындай интеллект иесі қылып тәрбиелеп өсіріп шығара алсам
өзінің қатарына өзінің заманына сай адам етіп тәрбиелесем соның өзі енді менің өзімнің кішігірім қосқан үлесім болады деп ойлаймын
ал одан бөлек әрине қол босай бермейді
ағартушылықпен айналысу қолдан келсе аударма ерікті аудармамен айналысу
аудармамен айналысқан кезде де таңдап таңдап аударатын нәрселерді аудару керек
жаңағындай біздің әңгімеміздің барлығы билікке ысырып тастаумен бітпесе екен деймін осы әңгіме
өйткені ол да бір қателік адамның халықты биліктен бөлек қарауы өйткені олар инопланетяниндер емес бөгде планетадан келген жоқ
дәл сол адам кететін болса дәл сондай тәрбие алған дәл сондай мектепте оқыған дәл сондай біз көріп жүрген адамдардың біреуі
сол билікке ие болады мүмкін даже біз өзіміз
сол кезде абдырап қалуымыз мүмкін жағдайды көріп жағдайдың мүлде басқаша екенін көріп
билікке сотқа барлығына әрқашан халықта күмән болып болып нормальный нәрсе
өйткені күмән болмаса оған сыни қараудан қалады халық
айтқан нәрсесін бәрін жұтып ол бізде ы биліктің де күн тәртібіне қойылуға тиіс нәрсе халықты м диктатураға емес демократияға біртіндеп үйрету керек біртіндеп
ол демократия деген нәрсе ол бере салатын нәрсе емес оған үйрену керек адам жетілу керек
сондықтан халықтың деңгейін соған үйретсе екен дейміз
сол менің айтарым
негізгі осы тақырыпты таңдағаным бүгін көбінесе адамдар бір күстаналап қазақтың өзіне осы қазақтың өзіне сол керек
қазақ десең өзіңе тиеді осы қазақтың жүрген жері сол деген сияқты мен сондай нәрселерге келіспеймін
әлеуметтік желіде әсіресе қазір коронавирустың кезінде көрген кезде маған оны ұнамайды
сондықтан сұрап отырғаным сол біз шынында да бұндай деңгейіміз і төмен халықпыз ба әлде қандаймыз деп
бірақ сіздердің айтқан аргументтеріңізден кейін иә менің да көзім ашылып қалды менің да бір сауат деңгейім сәл болса да көтеріліп қалды деп ойлаймын
сондықтан осындай нотада әңгімемізді аяқтайық
сіздер уақыттарыңызды бөліп пікірлеріңізді бөліскеніңізге өте көп рахмет сіздерге

аха сау болыңыздар

амандықта саулықта жүздесейік